Gapen gakaa ɓoo ta kaa la loo tal tii tara ɓoonee ƙaa ɓoo wub ye jim, she yee tere, shee dwitt voro ka ɓoo neekaa vee, nunghi maam shimii tii yinale shee yelka taɓoo yee taɓoo she ka eree loo ɓoo wa yi ni mankle ɓoo yi yin mangɓoo nang nunghi maam shimi, yin mangɓo teemin galee mi kwin mii ɓee yoo min taa mii teka gapen mii yili shi tal muri ung mini miya gee lee miimwuɓa nyam daka tatii min wub nyam dakaa tatii min benee yelkoo tin ɓiɓi monnee ɓakee mon wii nyam ung, moo tii kwin moon na mo vuu gong lunk ɓoo na moon jiika mom amon ne ka wili ɓake mi to mi ɓakwe tin folem tin folem yama shee yiki ka yama wulam ka yelka tiitii nanghe nani kwee nu ka min nele welen lue Nunghi mam shimii jubli ɓaa ɓee kaa ɗii mang ɓoo min nelee welee loo. Kalale ka ɓoo te nuŋ laa da tib kalle kwee ɓoo tee tiɓoo nee kalalen vee, uli nem tii malale yinshika looshuwani loo shuwajwe mare mee yoo yinshika shwa nii nii ka laɓa nuŋ vee tii yilee kalale um nigoomii ɓee koo min yem mi shon ti ɓoo yara shong tii ɓoo uɓooh vee nee kalale tee kalalee nuŋ la datib maa, gaa ƙaa gaa kaa in ɓoo taa <noise> laa da tal tii wan ung ka gaa kaah nunu ɓoo wii ye nyam yee shanshanri ɓo wub ninu gom kakwee shee yee tara ɓon pem jwaaa tee wula nee liɓee mor ne liɓe ne da kaa nu, to moka wuɓi nyam mon er ni daa kaa ɓo, mwa belle ti na tuka, nee dakaa yinaa in moon ta da ka liɓee nu moo ne daa ka ti yinale mwa benle mwa belle shimon kelee yin shika moo belle shee nyam na moo shimoon kelee mowa jubii Ni ka shee lomo mon ka liɓe moon bene nuŋ namoon yoo too ɓee kakwee faa moonaghe <noise> shimi ka malee yoo nee kaa kina tii malale am dwilinung kina dee shee mone mon ma sheke moo nunu moka tanghe malee moon ma sheke moo ɓoo too dwilinung deen mon nee weelee lib yama yele nan ɗot timoo nan ɗot timo ninu ta nung fek ka pili taa mo moon ɗib yama yelee ɓoo mon uri mon nanghe temwa erere mo <noise> ko <noise> mon nanghen erere <noise> mo, mooka wilii yo mon ba yama yele ti moka wili nee daa kaa shuuveeligong mon baa veli nigomo mwa ne mwa ne daa kaa yo, mon baa veli nigoo mooh ɓo moka nee da kaa mii kami gee shoohung min yele nee dakaa pelee ɓa ɓee ka dii ka minlo gee shoo mang ɓo yinshika daba male min ta mi belle ɓeyo mika wii <noise> yo jim ɓa nashin, nare, in- inn yi mi ya ɗeɓle mi wili ki kami ɗele mee, ta tee mika been dadimi, mi nyale ti yelka nin nwa beng mi, fole te tiye yimangmi. Kween tumi kamin nee ti jenee tee shanka koo yoo kwee tumii lohmin kakwee min ti tumii koo kami nee ɓoo kwee tumi mii ti jenee, galee kamin galee ɗaa tal min ga woopen nee kaa kamin nee, minshi wiinung dee daa nee kaa kweee miyimin ɗeɓlee, pene wee mii ɗeɓlee yiɓe mii twalee wii tanghe tii da nekaa kwee nu, yin shika yama mang mii tuka ɓoo na mangmi twale mii ɓakwe ɓoo, kwen nung ka nee kaa wili tanghe malee dee shee tee kalale, liɓan dana shee loo tal ɓoo ung nyam daana tatii, moon moon ere galee nu moka wili nuŋ ka gboma fuu moo moon uu mwa shang tuka moka wii nungka gboma fuu moo yoo, nee kaa kina nyina aa nyina faa loona ɓoo moo ɗore ɗib yamba na ɗora timoo nan ɗora timon nunu, taa ti yimi ti yamshit bene ti yimi ti yamshit, nungka wili daa nee kaa kan nele kenan nungka mam har winung balen dee ɗeɓlee yiɓee Boon takalale tekalale shooti yama kalale maa nyina yan ta kalale, moo tee ka ere yee lul kani yilli shangha gbenee shangha koo kaa ere niɓoo shooti kalale yaka ereejwa. Shooti kalale mooka widuu, shooti kalale moo ka eree nungha ko, yan taa kalale ya twaɓan yan twaɓan nee lul kaa uri kaa wula shooti yama na dabayan da kakra ti yama nan geeya yalare yan baa nigooya ka gbomeya fuu ya ɓoo taa kalale la pilan <hesitation> ɓo twaɓang twaɓang mal twaɓang nii yilli nee kelee ka yaka ne ne ni ni fo ɓang fole ɓang tatii kani ne, yii yi gee shoo folee nungjawa ya fo nungjawa mal fole nung jawa lulka ula wulla shooti yama ka geeya shooti yama nan geeya shooti yama ninuu voro kakwee ya ɗilli gom yan ɗiigom nee tayan laa yaka bene lee ni ka wula ya. Nin wulayannu. Tee shooti yamba kalale moo wii lishee vee, moo wii duu vee moo winung shimshim ka gboma fuu moo mwa ere nuŋ shim shim ka gbomaa fuumoo yin shi tee kalalee ka moka te, kalale ka yilla nung tatii mon ta lumo tati ɗeɓlee vong mong taka teeka ɗeɓle vong mon ɗeɓle vong, deblee vong mii penee shee ta tii yin ɗeɓlee, ɗeɓle ɓat, ɗeɓle nuŋ ɗee jungnung, ɗeɓlee yee ɓwalak ti laɗii ti laɗii, ka gbome fuu yin shika, lumo lonaɓokung pene shi nung nyajweshuka, ti ka kenung nunghi min nanghe gom lawee gom ka loo na ɓoo kung gomii ti yina lee amma lawee gom ka ɗoree ti tii mon taa lumo mwa wii nuŋ ka moo ɗebɓe penee shee yoo, penee tiyob ka ɓoo aa shoo yoo moo nanghenan pene fana ninu. Loo lawee gom ka wa loona ɓoo ka ɗii kung pene kina shi ɓoolak kin she ma pene shi ɓolak kin she moo ɗeɓlee nung tii pene shee moo yika yaa ɗeɓee koo pene monan she a winu biyele ka loo naɓoo ka dii moon ta lumo nung penen shee nunka mon doshee penenshee nunka mwa teka ɗeɓlee pene she to, maleena moon deɓlee nunu deɓlee penelee loh koo ya ban jee moo shejee wub nan loolaa kanka nakɓoo nu gong wubna loo la ka nak mon wubloo la kanak ka gboma fuu, moon wublookanak vee taraa mwa wii ka yonghe shi moo, moon wub loola kanak ɓoo mwa wi nung yongheshimoo yoo. moon wub lola kanak vee taa moo yemii ung nung mii katin ɗeɓle lumu waa penelee loo nuŋ kank moo ringa tee yemee, un nungka tin ɗeɓlee wa penele loe ka gbomafuumo mon deɓlen yek ka gbomafuumo, moon ɗeɓlen ɓat ka gboma fuu moo moon deɓlee gworong bit ya yoo ka gboma fuu moo a winu ɓwa tee lumu ti yinalee moon ta ti mon ɗeɓlee nuŋ sheje a wubnan loo laka ɓaklee nuu gong, bana loo laka nak ka vee yee veen taraa ka gbomafuu kamoon pi damee nungkwe moon tatee kaa gboma fuu mo. Ma moon wub loh la kanak ɓoo dwili nuŋ ka tangha dwili nung kaa tanghe tii ka keenung moon yem mwa- mwa mwa shong moon eree shong taa mang nuŋ moo kwee shonka gbomaa fuu moo, shong ɗona ninuu teen malin ɓe malin dwili nuŋ moon wii moon ɗeɓlee nungka gboma fuma nunu ka pera mee nuŋ mo ka yongha shangha lo la ka koo ka yonghe yinmo ka yonghe lul kanan ka uli jemoo ka peep, awinu ɓwa a mon ta lumu ta moon ɗeɓlee nuŋ, moo ma penee a wub loo laka nak ɓoo yina ɓo, moon ta montaa kalale ya yoo nunka telaa kalalee kwee gaba twiimo lare nunka tela moon gaba twii mon lare nungka tela kalalee kwe nunu kalalemoo moo benle ti liɓa loomo, nuŋ yuu moo ka manghe moo benlee moo wii liɓa loo yuu kwee ka manghe, mon tamoo ka yemee mwa mo mang uu mo, mwa ɗoe kalale yoo to wishal shee, nywalul ka tee kalalee nywalulka na tana ka luna aa tina taa ni yika tumina, nan tumna kwee na ere tumi ka ni tumli na ɓo ne yuu kwee yoo aani ka tee yoo, moo winu Na la tumi tii tana kwee nunka maleɓoo kalalee moon taa kwee nya tamo kana lwa na fola tumi moka nee tumina, <noise> nee tumina ninu moo wii liɓa mo wi gbene ti lau mwa wii nung shimshim dana ka gboma fuumo mwa wii nuŋ kaka tangha tii lulkan tamoo nuŋ kana eree ɓoo moka geena, nungka titi moo eree ɓoo mwa teka ereren vee nii geeha nin geeha ninu mowa eree teen eree, moon eree nu lul ka ere ta moo ɓoo mwaa ka gena nama naka erere mwa gubi tii nana moh to tina yi lakung kamwa pilii kung laka naklee nan pila nah pii ta laka mwa pili nan pitaa shoo ka mwa gee nunun voro ka gbomena fuuna nan pita shoo ka moo geeɓo winu wishal dalawee gom ung kaa folna wishal pili ta shoti yama kwen shoo ka nakle, sheje twati da loo nu gong. pita shootee kalale yina. te kalale yina kagboma fuumoo. ka yilla tanghe tii, moo yilli tanghe tii ti yelkan nyabengmoo, kayil tanghetii ti yelka ni eree shooti yama ɓoo. moo yika gee nii, timon lare moon yi ya geeni nunka ya nele loo. Yan tan ninu ya ka twa ɓang, yan twaɓang ya fuule nunjwaa, yanfuu nung jawa nika gee ya shoo ti yamba voro ka yan yaaran ka gee shoo ti yama yan taka uli ya woo jwa shee yiman duu ya, yiman dumo yelka eree ni ɓoo moka eree ni tii shoti ɓakwee moka wii tanghe tii, lul ka sho ti shoti kalle ɓiyakoo moo wii <noise> ti shooti kalle kaya ta ti yan wo jwa yiyee lul mo wo jwa moo wii duu moo, tii shoti kalle moo teeka wi yoo jallishee, moon jwa lishee ɓo mwa wii lishee vee, ti shoti kalale moo ka wii tanghen tii shimshim, ka mo eree duu mo ɓoo ti voro shoti kalale ka tiya woojwaa ɓiyako nungka yilli kii tanghe tii na gee na yeme aa duu ni shangko ƙoo gang did ƙoo mang tini luuna tini geena moon yii shoo ti kalale mo wii tanghe tiin vee nunu in moo yayoo shoti kalale moka tuminung mwa neen jwaree mooh gee teen gee ti duu mooh kwee duu mii mi nee jware yi ya gbome fuumii, ɓo taka did naka yilli shooti kalalee, shooti kalalee mwa winung daana tatii, moka wi liɓa, moka winug tii kalli ti kalli. Da kalale, kalale ti kalale, kalale ti yimangti yamba kalale kanak lee, mon taa kalale nunu shejee baa sheke shangha koo nu gong, ɓaa sheke moon loo nunka teelaa mon baa sheke moo lo nungka tella nunu moka wi liɓaa moon ba shekee mon lwe ɓoo mo tan tii nakong moka bellee tii nakong sheje nee ba kwee nuu gong.